ཐང་པོ་ནག་ཆ་ལོ་གོ་ཧེ་པེ་ཆ་ལ་སུ་ཞི་ཇོ་ཕེ་ཐེན་ལེ་ཐམ་ཆ་པོམ་གོ། ཐེ་ལྷེ་ཐང་པོ་དེ་ནག་ཆ་པེ་ེ་གེ་ལྡེ་ཆེེཁ་ནང་ལོ་བཅོ་ཕེ་བ་ཧོང་དེ་འོ་དེ་ནང་ལོ་བཅུམ་འབོང་དེ་ཟ་ཀུ། ཐེ་ལེ་ན་ཆ་ལྷོ་གོ་པོ་དེ་ཐང་པོ་ཐོམ་བཅུམ་གེ་བོ་ཐོམ་བཅུ་ཅན་དེ་ཐོམ་ཆེཻག་རྡོ་ཕེ་ཁྲ་འཛིན་པ་ནོ་རི་ཉེ་ཟ་པ། ཐེ་ལེ་ཕུའམ་སི་ཕཀ་ཕཀ་ཀོ་ཐང་ཐོཀ་ཐོཀ་ཀོ་ཆོང་ང་བཅོད་བམ་རྩེ་ཕཀ་ཕཀ་ཀོ་ཐང་ཐོཀ་ཐོཀ་ཀོ་ཆོང་ང་བཅོད། ཐེ་ལེ་ཐོམ་ནེ་ང་དོཝ་ཆེ། ཐེ་ལེ་ཐ་མོ་ན་བེ་ཐམ་ལོ་ན་དྲོ་རང་ཀེ་ཁིམ་ནང་ལོ་སི་དྲོ་སུ་བཞིན།